هل تظاهرت من قبل أنك لم ترَ شخصًا ما لكي لا تضطر للتحدث معه؟ ايوه، صار لي مرة أو مرتين أحيانًا يكون الواحد مش قادر يتكلم أو ما في مزاج يتعامل مع شخص في وقت معين، فأتظاهر إني ما شفته لكن أحيانًا يكون الموقف محرج إذا اكتشف الشخص أنك تعمدت تتجاهله